Fi yom minal ayyam fi usur hil tuyur al waddarat yom da gammo muhajirin min bikan le bikan, dadda al usura di ba am alam be abum be iyalum alwaddaro la magho ligo nafsum fi daar hil sugurru. Assugura dol kan tawwa kula jiʼanin budorul lom.